Lu manciari orgànicu è chiddu ca veni culltivatu e allivatu rispittannu la natura. Chistu nun signìfica ca nun ci sunnu nterventi supra di idda, ma ca puru li nterventi chìmici sunnu fatti usannu sustanzi naturali, e nun sunnu sustanzi sintètichi di laburatoriu. Ci sunnu assai rimedi naturali ca si ponnu usari pi aiutari la natura e li cultivazioni, e pi aviri produtti abbunnanti e sapurusi ca nun fannu mali ne ô corpu ne a l'ambienti.